में तो हर महीने कुछ दिन लंबी <hesitation> कुछ दिन लंबी छुट्टी लेना पसंद करता हु। में हर साल लंबी छुट्टी लेना पसंद नहीं करता क्यों। क्योंकि हर महीने कुछ दिन घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और अगल है एक साल तक कई भी घूमबा नि ग्या तो अपनो शरीर भी विकली हो गो और एक साथ बोरिंग भी हो जांगा इ वजह से हमें हर महीने घूमना हर महीने छुट्टी लेके घूमना चाहिए इससे हमारा मानसिक संतुलन भी सही रहेगा। काम करते करते हमको घूमना भी चाहिए। घूमने से हम स्वस्थ रहेंगे और आचार विचार सब तरह का ध्यान रहता है